Ah pasipaoro moa zany mazava ho azy, misy ataontsika hoe pasipaoro am'fokontany, igny zany amin'ny alalan'igny ahaizana hoe olo madio anao, mazava anao, nivoaky teto anao malio. De mandeha am'faritsy agny koa anao de hoe rambesondreo malio hoe olo ty madio. De misy koa ataontsika hoe pasipaoro mandeha ivelany, de amin'ny alalan'iny avao koa zany hoe olo madio anao zany hoe olo tsy hoe ahia misy ahiahy na hoe mampa- mampatahotahotsy. Zay zany ny ilàna ny pasipaoro.